إذا كنت مرشد سياحي، فعصرنا الحالي، أتوقع إنه التسوق، هو شيء ممتع وشبه أساسي في حياتنا، عشان كده أول شي بوريهم الأسواق المحلية حجتنا ويشوفوا المنتجات التقليدية زي الحرف اليدوية، ممكن كمان أخليهم يجربوا يسووها بنفسهم كتجربة جديدة يعني، وكمان باقي المنتجات زي التوابل أو حتى نخليهم يتذوقوا الأطعمة الشعبية عندنا عشان يكون عندهم فكرة عنها.